ནང་ཆ་གི་ནང་ཇི་གི་ག་ག་ན་གི་། ཤེར་ཁུམ་ཁུམ་པོ་དེ་ཁ་ཚུ་ས། དེ་སུ་བ་ཆེ་ན་དེ་གནོན་ཕུག། ནང་ཆ་གི་ཨོ་དེ་ཁུམ་ཁུམ་པོ་སེར་དེ་ཚུ་དེ། ཐམ་ཆ་ཐུགས་སྟེ་པང་ཁ་ཀུ་གུ། ཨོ་དེ་ གི་གབ་ལེས་ཀ་ཀར་པ་རྒྱད་ཀི་གི་དུ་ཀ། ཨོ་དེ་ནག་ཤེར་ཁ་དི་གུ་སེ་ཨོ་དེ་ནང་ཆ་གི། ལྷམ་བག་ཏགས་དགེ་འོ་དེ་གི་གབ་ལེས་ནང་ཆ་གི། ཤེར་ཀི་འཕེལ་མ་གུ་སྟེ་གི་ཤེར་བག་ཧོད་གི། རང་ར་བ་པ་ཆུགཇ་འཁོལ་མས་ རང་ལོ་་བ། སྨོ་ཡག་པངས་དོ་འོ་སྦེས་ སིང་མི་ཤས་ང། ཕྱི་སྦེས་རྒུ་དགེ་ཆས།